أنا بفضل لو رأيح إني اشاهد فيلم بفضل إني أكون لوحدي ليش؟ لإني بركز في الفيلم وأشاهد بعمق، وأركز في الاحداث والتفاصيل ، أما إذا كان غدا ف أنا بفضل إني يكون معي اشخاص، بنسولف ونتحدث وتحس بمتعة لما يكون حواليك مچموعة من الاشخاص في- خصوصا في وقت الغدا وقت الاكل.